Ku olõt jäänüq ütindä viil viimätses inemises Maa pääle, egaq sis olõki-i muud tetäq, ku ullis minnäq õnnõ. A või-ollaq viil toolõ lisas pruuvnuq jättäq mõnõ ria vai sõnomi, et äkki siski kostki tõõsõ planeedi päält vai tulõvigust tulõ viil kiäki siiäq Maa pääle ja saa tuud sis lukõq ja kaiaq.